कंगारू ऑस्ट्रेलिया की विशिष्टता कु एक प्रतीक च जु अपना पिछला पैरो की मदद सी इतनी लम्बी या बड़ी छलांग लगे दिंदु जु अन्य जानवर नी करि सकदिन